‘Ae. I ko’u mana’o, ‘oi aku ka ma’alahi ke kuke ‘ana i kekahi ‘ano ‘ai keu ma o ka ho’ohana i ka i’o. A hiki nō ke kuke i ka i’o me nā ‘ano ‘āpana like’ole, ke kai, ka waiū paka a pēlā aku…a mālama i ka i’o wale nō. A i ‘ole hiki ke kuke wale i ka i’o me ho’okahi mea ma luna ona, a ho’ohana i nā mea ‘ehā e a’e no nā ‘ao’ao.